"""Какие виды искусства вам особенно нравятся?"". Мне нравится искусство троллинга. Троллить людей - это весело. Правда, не не перегибая палку. Если перегибна-, ну опять! Да что же у меня с языком сегодня такое? Если перегибать палку - это уже становится не весело."